<hesitation> si tash si krejt jetën, kisha pi ujë t’thjeshtë e jo ujë me gaz. Uji i gazum osht shumë i ron, nuk e di pse ka flluska, nuk m’pëlqen. Asni pije e gazume nuk m’pëlqen. Definitivisht kisha pi veq ujë t’thjeshtë tash edhe krejt jetën. Nuk menoj që duhet me pas ni zgjidhje mes ksaj pytje, uji i thjeshtë, gjithmonë.